וואס די ריכטיגע וועג צו פיצן די ציין איז. <hesitation> מ'מאכט נאס די ציין בארשט, און מ'לייגט ארויף די ציין פוץ, און מ'פיצט די- יעדע ציין עקסטער פון אינעווייניג, פון אויבן, און פון אינדרויסן. ווען מ'ענדיגט, נעמט מען פלאס און מ'ליי- גייט דורך אלע ציינער, און נאכדעם שווענקט מען אויס די מויל.